Nahkhiiril pidi vist määnegi täitsä eriline võimõq olõma, et kuis nä tiidväq, kohe linnadaq. Ja tuul oll' määnegi väega kimmäs nimi. Ma esiki opsõ tuud kunagi, agaq inämb, näet, ei mäletäq.